ñaa ntayu ñaa ña yasintua hua´ra ña ñaa koo xa´an huara ko niana ko ko kee nuaa ña ña santiu ku ña ña-m tyo ntutyi ka tani sinu ni tyo ña ra tavantiu ña nùù ntentayu ka´ra ñaa sa´ra tani tani kuu nte ntayuli ka ra sa´ra ta ni kiti tu sia inka inka kisi li ra tani kiti sia´ra ntiko ña ra sa sisi tundiuña ra sa´ra sa ña tani vii vii so ni sisia ra santaka tua nuu ntee ntayu ntutyi ka ta ña ikara ntikoso yá´a keetu nuara sani sisi tuku yá´a kara tava naku ntii yá´a ka kee nu nùù lalu ka´ra tani tani sinu ñu´uyo ñu´uyo ra kee tuku minu minu ntayu kantiu siña ku´ña ña yaa nta yuku li nta nùù ntoyo yaa ña ntaka kuantiu ntukun tiu´a ra sa kee´a nùù ntayu ka ñaka ra in in ntayu ña ña ko´ña so siniñu ña ta tyayo ña yo ñaka nua tyi ivasani ra ña santua ña yasitu hua ñaka hua yasi velu ntasa nira tasa ñaka hua ntikuntiu kuantiu sa ntiu kassintiu